शुक्रको दिन हाप्ताको दोस्रो अन्तिम छुट्टिके रूपमे मानत हए शुक्र के दिन खास करके पुजा पाठ नाकरत हँए । शुक्रर कहन्से शुक्र जादा शुभ दिनके रूपमे ना लेत हए । शुक्र के दिन से काम शुरू करत हँए कहेसे शुख फिर हए, शुक्र, शुक्र के खास करके अशुभ मानो जात हाँए ।